<hesitation> Misy karazagny. Misy amin'izy regny <hesitation> misitrika anatign- ambany tagny akagny. De misy ny sasany ndreky edy, mandeh miakatra ambony kakazo ao zare milefa. Fa misy sasany ndraiky e, tonga de mitsiritiky fôgna mandeh m- miahazakazaka mafy zegny milefa.